Inten intenej in- injantaj b'aje'laj kax je'lo' umentikoo' ub'ensik este ak', chayote, k'uxu' y sek ja' uchikin us uchikin ub'aj etel <noise> tz'eek ja' uk'ab'a' a' janal u- uk'ab'a' ujanal je'lo' pollo uk'ilka' pero uka' pollo este k'ilka' y español uka' se llama pollo sudado.